Kalo motor se oto ge, ngori lebih suka gosa motor, gahmega si lebih suka gosa motor karna motor nena kan kalo macet bolo tege gena ngone ta tahan ua ngone lebih cepat tegena, kalo oto ne ngori gosa waro ua dadi ngori suka gosa ena ua